Kuujeji kaanduɗi ngaɗa tawi ɗi sukkita ila ilagol sukkugol arannde heɓu sarkaari naftira to ɗum waɗa keɓa njiyam poɗam ngaɗa mecca ɗa lawlo ɗa to ɗum waɗa keɓa kemikalji feere ngaɗa waɗa e on klogel.